Afrika e Jugut e ka ni kulturë shumë t'larmishme, që pasqyron ni kombinim t'grupeve etnike, t'gjuhve edhe traditave të ndryshme. Populli atje i ka nimdhet gjuhë zyrtare edhe e ka ni pasuni t'madhe t'folklorit edhe të traditave. Muzika xhez është shumë e njohur atje, <hesitation> ndërsa vallzimi tradicional edhe kangtë janë pjesë e festave edhe ceremonive.